<noise> Уиныбджэгъу уегупшысэнышъ гузылъыптагъэ горэ игуапэу къыхэбгъэшынышъ е икӏасэ <noise> горэ фэп - фэпшэфыщт ыгу къэпӏатынэу, е фэпшэрахьыщт, е уепчӏыщт <noise> ежь ищыкӏагъэ горэмкӏэ чӏэупкӏэнышъ къыуиӏорэр <hesitation> амал уиӏэмэ фэбгъэтэрэзыщт, фэпхьыщт, фэпшэфыщт, сэшӏа. Арышъ <noise> <hesitation> бэ ищыкӏагъэп, уиныбджэгъу тэкӏу унаӏэ тэбгъэтын фай.

<noise> Си сабийгъом чылэм сыщыпсэущтагъ, Чылэу Джамбэчый зыфиӏорэ. А уахътэр лъэшэу сыкӏэсагъ, псым фабэу сыгу къэкӏыжынэуи сикӏас. Пчыхьэ къэс гъэмафэм, сабиеу урамым тесхэр зэкӏэри икӏыти зэзэрэуойти машӏом тыщыджэгущтагъ, къэбэрхэр зэфэтӏуатэу, къэтчахьэу, къэмгъэбыл тешӏэу тыщытхъэжыгъ.